I-i-ijuuksu-saa-i-saayigna, saayigna baabiyone song ngoo féé ka fuungtu ijuucksu: baabiyone saayigna ghune song ngoo fuuntu ijuucksu ka dhi nii yongu niirane mbiine kaanangh, han nroog nruu niirane mbiine saayigne mbiine mbhiinangh nnéé iruunduni nnéé. Mu yongu ghi an baasi-an-gnooju-a jongutuma, ndiithi yééye nruu wumbutuni nnéé, mu yongu ghi nangh, mu ringi dhééye kuuskuusa ghi, mu la docka ghi jongu an mmiigna mu suukcbu ghi isaana-mu suuckbu isaana nii mu thootu saana mbéé, mu nsuuckbu, mu thootu saana-isaana mu suuckbu nangh, mu yicck njuuksu la foo iwii. Ngoo féé ndiiti boobiyone kani iyongu sééyigna-ifu-juucksu. Boobiyone kane nsuungh nthéé déé. Ya sééyigne mbiine nangh nruu ruunduni nnéé, nfuu juucksu danane. Mu yongu ghi an mmiigna, njuuksu. Nii njuucksu mbéé, mu ringi suukbutu ghi isaana, woo mu jiické mu dakati ghi, woo ndiithi nkane an sanga nnéé, mu ringi jaaga, kuucksu ghi sangi. Ghune tuudu nfu-nfu-nfu dhockani, sééyigna mbhiine. Mbhuughune yantere yaa sééyigne, boobiyone kaanangh nnhansi ka fuune, sééyigne mbhiine nroog kottu nkana nruu dackatine. Maa la ruundu ghi, mu la fuuntumii-n-hi-fuu-ntaangna an gnoodena, fuuntumi, dhiinghtatii-si-gnooju sééyigna, thoyi, bhiinati, fii ibuunna dhoortu. Nii ibuune yune idoortu mbéé, nruu maamooma nii idoortu mbéé, isa-réé-réémini docka ghi-séé-sééyigna. Ghune sééyi ghune nkaala nruu dackatine; loobeti ghii mbhuubuma, bhoode. Mu lacka ndackatima mu thuuntame mbuubu mune docka. Ngoo féé boobiyone kane suungh na nfuu juucksu déé. Yune dan sééyigne mbhiine nfuun-njuuksu fongtéé boobiyone kama mbhangh nruu kuusuni ni nnéé. Ka-sééyigne mbhiine nnéé danane nkane fuu-mu suuckbu ghi ni, nfuu thaalé kuur yééghi. Guuuna mbééké mbangh nii nsaame an fééré yangh, ngoo dii nruu nangh nruu gnoojangh nruu foomoruuni. Nii nsaame, niirane ifuu siick kaa kanra ghi. Ndiithi suuronowu, wune iwoo nkottu déé, maa nroog s-sii mmiighaghe ndiithi-dii-nruu sii ndhéé nangh nruu kottu yanghma sééyigne mbhiina nfuu dhockani niir an kuur. Mbaa néé nraa-nraa maagha ghi. Maa nroog han foo mbangh nruu dockatu ghi. Séégne mbhiina-n-nfuur. Akaana han kaarma laanghi nii niirma déémi fii nangh, mu féérine sééyigna mbur-mbhiina, nkana idééye suuckbutung foo. Nii ngoo fééni mbangh nangh boobiyone dhambak mbangh yééwo yéé féé-docka déétaani boobe. Maa nii yaama lééni ka mhaaka mhaane nini nsuua mbiibima, nii sééyigne mbhiine, nakana mu dééye suukcbutune mhu nhiir fune mu taamani.